اي طبعا اعتقد انو اصدقائي يوصفوني للناس الي يعغفوهم أو الي يشوفوهم لانو اكو شغلات مميزة بي - وهمه يعغفون كثيغ شغلات عني بحكم القرب ، العلاقة القريبة بيناتنا والعلاقة الودية - فعندم خوش معلومات ويوصفون الناس